Den mape <hesitation> ka chard <hesitation> ka tang eh <hesitation> ka beng kaye <hesitation> ka teng la pko <hesitation> ka pho phe <hesitation> oiyere ka le adem <hesitation> bojan le charga chard bo jam le kaye Bujam esim onyirika ne din. bujam esim onyirika ne bafe. bujam esim onyirika ne kachad. bujam esim onyirika ne kanyi